أنا بصراحة أقول أحب أتكلم مع نفسي في المستقبل، تخيل أجدر استكشف وش صار في حياتي بعد سنوات وأعرف إذا جراراتي كانت صحيحة، هذا يعطيني دافع للعمل بجد والتخطيط المستجبلي، بس الماضي له جيمته، لكن المستجبل يحمل آمال جديدة، وهذا الشيء يجذبني أكثر، إني أحب أتكلم معاه.